Misy karazany dimy zavamaniry amin'ny zaridaigninay voalohany ravi-mahôgo, felimirongo, m- manga avakeo konikony avakeo flera fa flera ndraiky maro karazany fa tsy aiky fa izy flera fô.